Saudi Arabiani ada ishian biria ada ishia gudioni ta diniat amineni familiyai dini gudion isilamua ishini mara shan duleti amine dumi tadibit jirrai wosta yedeni wostaneni sheriyum ishia kasjirt dumi amineni mara birii inama isilamuan mal hijja achisun yaani ak chole karibishitie